Panõt nupist sisse ja nakkas puhkma külmä õhku. Kuis tä tuud tege, ma ei tiiäq. Määnegi lämmäpump um sääl väläh, miä või ka külmä pumbadaq. Kuigi lätt säält pumbast läbi ja, tuu õhk, ja lätt sis külmäs.